أفظل تكون عندي قدرة چسدية قوية قدرة چسدية بنية قوية على إني تكون عندي القدرة في التحكم في الطقس، آآ خاطر القدرة البدنية هي اللي تخليك تنچم تقاوم أي طقس وأي تقلبات آآ أي تقلبات متاع الطقس، مثلا في البرد تكون قادر على أنك تقاوم مثلا نزلة البرد والزكام وكل شيء.